<audio distortion> [mahafantatsy] gny tompony gn'akoho. Fa gn'olana kely aminazy avao, tsy hainy magnaseho anizay firaketam-po zay. Zaho koa aloha mbo tsy nahita hatreto. Tsy atao gny vandy.